والله ما بتذكر موقف طريف لأنه أنا صراحة شخصية عملية. و <hesitation> شخصية جادة ما- ما عندي وقت التفت إنه لهذا و ذاك. أني <hesitation> وايد- وايد انتبه لطريقي و انتبه شغلي و دوامي و ما بنتبه للمؤثرات الخارجية مثل ما بيحكوا عنها.